چاکلیٹ دیاں قسمیں <hesitation> تاں سب توں پہلا اپاں گَل بات کردیاں ملک چاکلیٹ دی۔ اس وِچ دودھ پاؤڈر، چینی تے کوکوآ بٹر ہندا ہے، اس دا سُواد وِچ مٹھیاں تے کریمی ہُندی ہے، بچے نوں بہت پسند ہون والی چاکلیٹ اوہ جےڑی ملک چاکلیٹ ہُندی ہے۔ تاں دُجے نمبر تے ڈارک چاکلیٹ ہُندی ہے، گل کردے ڈارک دی، اس وِچ کوکوآ پاؤڈر بہت ہندا ہے سُواد کچھ کڑوا ہندا ہے، ایہہ صحت لئی چنگی مَنی جاندی کیوں کہ اس وِچ اینٹی آکسیڈنٹس ہُندے نیں۔ تیجے نمبر تے اپاں گَل کردے وائٹ چاکلیٹ دی، اس وِچ کوکوآ بٹر، چینی تے دودھ پاؤڈر ہندا ہے پر کوکوآ پاؤڈر نہیں ہندا، اس کر کے ایہ سفید کریمی رنگ دی ہُندی ہے، ایہہ بہت مٹھیاں تے کریمی ہُندی ہے۔ تے اس توں علاوہ اپاں اک ہور چاکلیٹ دی گَل کردے ہاں جس نوں کہندے نیں روبی چاکلیٹ، ایہ روبی کوکوآ بینز توں بنی ہُندی ہے، ایہہ رنگ گلابی جیہا روبی ہی ہندا ہے، کچھ اس دا سُواد جےڑا اوہ کچھ کھٹے مِٹھے پھل والے ہوندا ہے۔